Anreang magello na makanjaq, iyanaritu steak. Ku kampongnge, deqga yaseng steak. Afaqna, liweq soliqna ku bangsana ku kota de. Afaqna, ku- bangsa ku kampongnge, iye dagingna, daging biasami, safiq biasa. Sedangkan ku kota de, iyero dagingnge daging, daging <hesitation> luar negeri. Afaqna ku kampongnge, dagingngede daging naginna bedai. Biasa iyebbumi aga <hesitation> rendang. <noise>